sɛrobia cruru yan mibin a da co'a ma tetea we co'a yɛrɛ bawe co'a oyi ro oma dɛ mu baro brɛ'o brɛ'o ba tubara lo la grenu'i ho da co ma tete lo yi ju core to mu ɛnɛ toro ma co ma tete o yan iro o ma dɛ mu ba ba sɛrobia yan nɛ mi ho mu'in mu'in mu ho savani gazɛr yan gazɛl gazɛl yan da co dɛ lo co ma tete <hesitation> ba sire boni ba sire boni ma tete